Laha manahaky anakahy aloha ty fomba mahomby hialia amy fampitahora ajà andakilasy any, mila irapina le zaza, inamà, atoro azy ny raha mety, de ambara azy koa ny raha tsy mety. Amizay i tsy mavaka, afaky atoro raha soa.